מען זאל נעמען א טוטבראש, א ציינבערשטל און ארויפלייגן אביסל טוטפעיסט אויף דעם נישט צופיל, מ'זאל עס אריינלייגן אין די מויל און אנפאנגען מיט די פאדערשטע ציינער ארום און ארום, נאכדעם זאל מען עס אריינלייגן צו די הונטערשטע ציינער, מאכן זיכער אז עס ווערט גערייניגט סיי ביי די פלעצער ווי מען קייט, סיי ביי די זייט, ווען מען ענדיגט זאל מען אפשווענקן די מויל און אפשווענקן די ציין בערשטל.